हमरे हम्मर खाना बहुत तरिकाति पकाइ सिकत होइ । जेहमेकि हम्मर खाना तोपके, उसनके, कच्चे, धोके काटके, बिना पसैले, भिजाके अँखुवा निकारके हमरे यि खाना पका सिकत होइ । काहिककि अइसन खाना हमरे यि मेलके पकैबा तौ हम्मर खानाके पौष्टिकता नाइ जाइ आउर यहमे ज्यादातर <hesitation> पौष्टिकता हैं उ पौष्टिकता हम्मर शरिरमे लागि ।